अगर आपमूं भोत बड़ू बगीचा चि, त आपन एक काम कन्न सबसे पलि ते बगीचा चारों तरफ तार बाड़ करि द्यवा, जेसे क्वो जंगली जानवर ते बगीच मां ना ए सक। तेका बाद आपन क्य कन्न, जुसरी सबसे बड़ि चीज, ते बगीचा मां पाणी सप्लाई भौत अच्छा से व्हंयीं चेंदि। हर डाला तक पाणि पौच्यूं चेंद, यीं बातो जरूर ध्यान रौखण। तिसरी बात या चि कि आपते रोज ते बगीचा चक्कर लगौंण चेंदन। आप यन द्योखला कि के डाला पर फल छिन, के डाला पर फूल छिन। तेसे आप बगीचे रक्षा भी करि सकला और अच्छा से देखभाल भी करि सकला।